سپتمبر د ګرمو ورځو او سړو شپو میاشت ده. د سپتمبر په میاشت کې خلک د مني د راتګ په اړه خبرې کوي. د کارونو او زده کړو ډيره برخه پای ته رسیدلې وي او خلک ورو ورو په دې باندې فکر کوي چې دوی د کال په دې نیمایي کې څومره ښه کارونه تر سره کړي او څومره له خپل پلان څخه پس پاتې دي.